í þættinum í kvöld segjum við fréttir af baráttu fyrir meiri aðstoð við börn með einhverfu heyrum hvaða áhrif kíkjum á sem hjálpa við að tína rusl og sjáum risastóra

og nú verða sagðar

hópur foreldra í Bosníu og Hersegóvínu berst nú fyrir því

að börn með einhverfu fái meiri stuðning í skólum baráttan hófst þegar það átti að banna nítján ára strák að fara í skóla í næstum þrjú ár eftir að hann greindist með einhverfu að sögn UNICEF Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna er þjónusta fyrir börn með einhverfu og ýmsa fötlun ekki nógu góð í Bosníu og Hersegóvínu sem er alveg að verða sex ára og er með einhverfu hafa áhyggjur af því að hann verði út undan hann fær ekki að fara aftur í skóla í haust því hann fær ekki

hann fer í dagvist á hverjum degi þar sem hann fær bara sérstaka aðstoð í tvo klukkutíma á dag foreldrar eru í hópi foreldra sem vilja breyta þessu og bæta aðstoðina í skólum landsins margir sem stjórna skólakerfinu vilja að þessu verði breytt sem

fyrst og þess vegna eru foreldrar

vongóðir fær því vonandi að byrja fljótlega í skólanum aftur margir kannast við hina sænsku Gretu Thunberg sem hefur vakið athygli fyrir baráttu sína fyrir umhverfisvernd en hún hefur ekki bara haft áhrif í umhverfismálum

er dugleg að benda á að menn þurfi að passa miklu betur upp á náttúruna og umhverfið hún vakti fyrst athygli fyrir að skrópa í skólanum til þess að mótmæla fyrir utan þinghúsið í Stokkhólmi í Svíþjóð hún vildi að ríkisstjórnin gerði meira til að vernda náttúruna hefur líka haft öðruvísi áhrif barna og unglingabækur sem fjalla um umhverfisvernd seljast nú miklu betur en áður

fylgjast með því sem hún segir og gerir mörg ungmenni hafa tekið sér hana til fyrirmyndar um allan heim og mótmælt í sínu landi til dæmis hér á Íslandi það þurfa allir að henda rusli og passa að það fari í ruslatunnur en svo þarf að sækja það í bæ á Ítalíu fá

óvenjulega aðstoð við hreinsunarstarf ekki frá hjólum heldur hófum í bænum á Ítalíu sjá um að hjálpa fólki að færa rusl á sinn stað þetta hefur verið gert í marga áratugi og það er vegna þess að öll bílaumferð er bönnuð í bænum í búa um fimmtán þúsund manns og allir þurfa að henda rusli það getur verið snúið að fjarlægja svona mikið af

í bænum er að finna einhverjar elstu göngugötur í Evrópu þær eru sums staðar mjög þröngar og brattar en komast léttilega um á hverjum degi klukkan fjögur um nótt leggja

af stað í ruslatínsluna en þeir aðstoða ekki bara við það heldur sjá þeir líka um að hjálpa fólki að versla þeir bera vatn mat og margt nytsamlegt heim að dyrum sem fólk hefur keypt og ef einhver þarf að flytja húsgögn eða þvottavélar þá koma

þeir til hjálpar svolítið eins og

um þrjú hundruð flugmenn og ofurhugar komu saman á Alþjóðlegu

í Qingdao í Kína nú í lok sumars þátttakendur komu frá fjórtán löndum og létu

sína rætast hátíðin heitir

samtals fjörutíu og sex sinnum þetta er stærsti viðburður heims þar sem frjálst flug er stundað frjálst flug þýðir að nota farartæki sem fljúga án vélar á hátíðinni í Kína í ár sýndu listir sínar og margir klæddust búningum til að vekja meiri athygli fjöldi fólks fylgdi með og klappaði fyrir ofurhugunum þegar þeir svifu um loftin blá dýragarður á Englandi hefur nú fengið til sín þrjá nýja íbúa þeir kallast

á íslensku og þá er aðallega að finna í Afríku og Mið Austurlöndum þeir búa saman í hópum allt frá tveimur upp í tuttugu og sex